Como kanuna tutu ité kue ñono, nixana hó ñarivii ngua ñoo, nrida ta nida xhinxi na nakanu tutu ité, kunitana inixhi tenakana xa'a atonio ihó kué xhinxi ihó xhin xa ihó xaluxhi xa ihó oko kuiá ihó inka xixá haihó oni diko kué, ihó inka xhixa ihó <hesitation> oko uxi kué ché ñadii xaluchi ni xhii, iño kué ona kué kue nayivii koniña hó kuina xhinxi ihó kué, kué amista xhina ihó un.